Ceeb <noise> ceeb moom bugga naa ko trop dafa seer nag, waaw ceeb <noise> bugga naa ko trop. <noise> Ndax jën bi rek dafa seer, nii benn kilo jën ñu ngi lay wax boy three hundred, four hundred, mu ngi jar five hundred, different for kind jën, jën yu ute yi. So am na jën bi fi am na lii di fish, am na <hesitation> snap, red snap boobi sax dafa neex, ma bugga <noise> dangeen a bugga sax suma ko defee ceeb. Waaw ceeb moom bugga naa ko waaye dafa seer nag, nga ñëw am diwlin, diwlin léegi dafa seer, soble, <noise> nga am yéet ak jumbo, <noise> jolli ma yi, adja yi yëpp si biir ceeb bi, <noise> walla nga def ceebi yàpp. <noise> Waaw yàpp moom léegi doo ko dee laal, yàpp léegi dafa seer, kilo bi rek ñu ngi lay jaayee boy ñeenti téeméer, jurómi téeméer, <noise> waa yow nga buga ñëw nag di ko jëndaat yu sew, ay jumbo, ay kaane, xorom ak supameeg, jaxatu yeeg yooyu man bugga naa ko ak <noise> sipax, waa bugga naa sipp, sipo tam neex na trop, waaye moo gën a seer nag sipax, <noise> boobu danga war a dem jëndi kanja, jënd <noise> ganaar <noise>